Toh mjir yaru sulaka ɗi hig gyaɗe kumshira me, gyaɗe pila zoli kur mai, ko mwabi kur mai, sulaka ɗi mya pal ti dana hara akwa duniya wakwan gir fori sulaka tindana pila mtikan ya, a wo yaɗi foriwa, ka gira sidi loktin dana tamtikani yasin ja an ngi ga sidi, ka yasinda ka wala yasindinma yaɗa ɓi, ka nzi ki daa kirta labur kira ja wala an rakka akwa yapamtikani mmidin thamta. tinda jikti kwabi ndan thlani ma da jikti imi ata u'uwu, kara ntsum mi ndiki thalmtalaga tinga vuwa akwa daronga kara sinti imi gir gir kara punkir tin ga tsumtari, mi gi tsumta tin ga sinti thlalang, mi gi sinti thlalang tigi kicimta apa lokti ndana kici kilfa kwa tin ga kiti tuwumur nga kara jar yimta ka yimi tin ga kiti tuwum kara puwa, mi gi pow kwa tuwumirni migi pow kwa tuwumirni tinga sinti antim, kara sinti uwa kara sinti maggirakka kara kurtinkir tinga jikta ata u'uwu, mi ga ɗa bara ka shura haptisi lagi wa tin mi gika cittanga tin ga dikin kirari, mi gi kiti cittan ka di kin kar tinga hartini kirippu, mi ɗa bwahisi gaɗa punkwala uwu rakkawa gaɗa punkwala hang wa, kal kal. miki ɗa ɓohizi tin gi si juɓɓulani tin miganta sulsulaja Mi ganta ta ka timatir ja amma diya aɗi nana kiskiramda pa msira ni apa kara sulsulniwa, mi sakati gi sultini migi puɓila kwa tuwum tin gi sinti antim tingi sinti atargu tingi sinti shamboo tingi sinti mal, kara sinti onga tingi sulsulta tingi pow kwa tuwumni tinga sinti kari yiniyarni cip ti jikatulagini tumga punkira atakir tin gi sulhu sulhu sulhuni migi sulha japa suyini antigi punkir ata kira kum na sulsulani tunga jak shinabilari ti ga ja ɗankir imi rakka. ting apa bwahisi ninga apa sulhitsiri mi gi tsuɓula akwa tasa, to har ga hara vir makirma go kili ka kili pal gi kili pal ashina, dipi gi kili suɗa, dip gi kili pal, to mignara vir makir didipa ka tahu ka timpci ga ɗimnyari, kanshang ga ɗimnarma ga sin sakabi, tin gasi kiti tasanga, mi gi kila tasani ga pila ai jirka wari an dimnya mtika nyini ashe gi shinga. ka mtika msira ja amma sai suna kiranija mara. mbura ɗa kilarasakaya waci anti dana dim mtika amma kulin sai mdina ka gina, mdina ka ginawata wuti man mtikari. Mtika duku nga masa ma sai midin kika lagi dubu kumnyanya, ka wan mwanti kirngari, dubu kumnya gini sakon gil gal tsi pinaunga, gi mati ka kilfa nga, a mshigir ai, ama tin gya thati ka mwa mati mtika duku dubu kuma ka msira kurar wutisi lan bur abomadari a'a'a mara ka bur kimta ja, kambur kwas ka hankal. mwo de wuvuwa eh mi pci asi natu madabwu asi mata labu ru hang hang ka burp ɗa kabur kwasa, ka bur tiy msira ye, mi gip dinye tin apa kora sankir yimi tamthaku, tin ga pipi tin a nuti manshir nga yar yar, a hani anti dana hir ja. An sakati nga gabila ja girp ɗi kwaba nga amma kalini gaɗi hara panwa, ga sinda ma gip ɗi kwabanga ri ah sai ɗanzi mbur ja ka hel hartalamo ashir garin kukurazi mi pila ya mwo ka karinmtikan yini diya a kicɓilazalimai eh ka ya wutawa ya dinga garimtikaya ka shan miga dinga gariyama ga ɗaɗa swa wa kagi wutiriba mija ah ribane diwa sai danzin buru usa madalla